Dadkó <noise> ká kaiin <noise> esté kuini nó tiná no'o, té ku nru tizáa tu nó xintí un xá'a <hesitation> kún kidá compania ñatí xatunó bueno xatuno bueno kená'a.